Misy dimy karazany ampola an-dragnoko: misy amin'ny tany fandriàko a de misy am- ny fihinanana de misy am'lakozia de misy koa aminà WC sy dosy. De za nanolo an'zany farany efa misy roa volana ngamba ay nanolo raiky.